Iyade iyaq ku bola de, <noise> engka tellu bahasa <noise> to nafake ku bola de. Jaji pertama, iyanaritu <hesitation> engka bahasa Ogiq. Yang kedua, engka bahasa <hesitation> Juppandang. Engkato ketellu, bahasa Indonesia. Jaji iye biasa tauwede nafake ku bola de, bahasa Ogiq. Jaji <noise> engka tellu bahasa iye maneng ku bola de nafake tauwede. <noise>